E fomba fagnamboara <hesitation> landy hazo lamba landy hazo, e landy hazo moa zany mazava hoazy fa raha misiry izy io, da igny zany gn'ahodigny gn'atambatambatry, da igny zany refa mitamb- zerigny zany e, raha vazaitry igny izy da miteraky lamba, da hisesegny sarisary da izay.